<hesitation> Akôry aby antsika jiaby eh, <noise> ialagna tsigny hely fô <noise> misy fahataragna zegny <hesitation> taratara kely zany fagnomanana tan-tragno tagny, mbola nanatitra zaza ta mpiagnaragna avy takeo ko mbola <hesitation> <noise> nisy amboteilazy be zegny takao ka le, tegna iala tsigny, ialagna tsigny, ary zao zegny efa tsy agnerigna amin'izy igny eh, ialagna tsigny.